हैर्ब्रुश् मने जुन्तुदि अमर् सुलि किनि तिक् कोर जये ब बेगि कोरिबो बबे अमे जि ब्रुश् बेबहर् करोन् क्सेइतु ए। सुलि अलप् हमैले, जोदि अमे नसरि हुअर् पर रख कोरे अरु हुन्दर् लूक् दि रखे। भेलेक्-बेलेक् धनर् हैर्ब्रुश् असे, किसोमने सुलि होतिक् रुप् दि बोले किसोमने सुलि मोलय्न जेम् कोरि बोले अरु किसोमने द्र्य् होत् जिए सुलि सोके तेक्सुर् दि ए। क्सेइउ ए, रोज् खदै हैर्ब्रुशर् बेबहर् कोरि ले सुलि हेअल्थ्य् अरो प्रोपेर्तिएस् पर्लि होइ थके। ते, हैर्ब्रुशर् कम्होल् सुलि अमे धुनिअ के मने असुर काने ए कने अमे हैर्ब्रुश् उसे कोरोन् जते सुलिबुर् फल्के मने दखत् फल् लगे।